Мошинҳои ёрии таъҷилӣ барои он заруранд, ки дар ҳолати зарурӣ кӯмаки аввалияи тиббӣ ба ҷои даркорӣ омада расад. Ҳолатҳое мешаванд, ки одамон бемор мешаванд ё ки дар ягон садама қарор доранд ба онҳо кумаки аввалияи тиббӣ зарур аст. Маҳз мошини ёрии таъҷилӣ метавонад ин кумакро саривақт ба одами ниёзманд оварда расонад. Ҳаети садҳо, ҳазорон шояд чандин ҳазор одамон маҳз аз он вобаста аст, ки кумаки аввалияи тиббӣ сари вақт омада мерасад ё не? Барои ҳамин, мошинҳои ёрии таъҷилӣ, сари вақт расонидаки кӯмаки аввалияи тиббиро осон мегарноданд. Агар мошинҳои ёрии таъҷилӣ набошанд, шояд миқдори зиеди одамон ҳаети худро аз даст диҳанд.